Yaani woathin akaa cholee rafathi fethethu wonathin ithathu won dhura yaani sagale akaa cholee nyadhi bisan dhikedhi kafeno ufurah jisii dhub dhekii berre cholee kitandanen balifedhi aka cholee barrsheet irri balisii berre safi ilili mal atha dhethe matha laff kayethe chiffthethu hirrrbb akaa cholee rafthu yaani hirrbb dhansaa berre qilesin jiru malsun aka cholee rafthaa aka dhira ijethee rafthaa berre akasisun aka suun dhansaa ishiniii